Chine chinala pues rap por chi huila lora famil la, llela nare sied na si llai china na don shi conseuj ideila na re pues roc ba callui <noise> ra banga dich lla beñ rec lle tal shí llet la chic don ne shinic <hesitation> chine ra beñ roc chine ra beñ ga pues roc primer nac ni ri beñ <hesitation> rni beñ chu beñ llu chu beñ llu pues roc <hesitation> cue banga cue shan que cue ra banga ra göl con huana que re nic cue shan chic basu ra gandel cuera shi teb ga cuera shi rsu gandel <noise> ba callec chic pues <hesitation> ra bengol mientras ca yuy ni dich con ra- ra sagol ne ca yuy ne dich don shilo ne nac ne guc china shisla don cacara shi conseuj ra cacara shi tega- tega rashi caca conseuj lla tei nic losh tei nic chic ba se beñ <hesitation> idoö-idoö <noise> roc ni china shi lla de china shi pues basi shi ro lis ra- ra gölga roc ni gac loni chic chilla shi gaushi ra pus nic na, pues re ne mas ru loni roo ruñ shi re lla rec mertis rac rec com che la beñ mish. Gau si ra speñla ba nac pues ba bilone chilla ra banga bilo tene sheta llel chisan shi cariñ chisan shi sheta llal re ne hui rap por lli cariñ gia buen china shi jol congunt jol cheshi idoö cheshi pues sic, beñ a lla cue dich ish pirmer cue dich rni beñ rri fech ni rri fech ne don cue guc chinla pos lla de bri fechga rni beñ na tal shíga china beñ, pues chic lla salo beñ cue beñ chocolait beñ cue beñ shi sictine kiñ llo ra llo shine guñ beñ llo te goon o llo te hiit, llo te cuch pos nic lla llo gane antes, llo ra lane, llo lliñ llo pa chu llicne, ruga bes ne lla chin ba nac ne list pues bseñ fech ni china la pos ba re ra cosga list- list chic pus gasine chic í geitk ra manga chic pues beñ lla ichina beñ chic rba beñ ish hui shet diar di ne calluñ beñ ne hui teli rac ne rba beñ rac ne, primer vaya ba lashi chicala huana pos hui ca huana vaya o llela gac diñ shuanala pues buen gac gac diñ sa shuanala vay, va lashi lle loa hay chica pues buen hui ca ish shisa nic vay. cos shi llepne lo te ra famil shi chone ne shi gac diñ shuana shi pos suñ shine vay hui nic ne rac diñ beñ ra te llal rchina ra, ro idoö nishi cashi huana ni ne ca llac diñ beñ pue ba cua beñ ba ben beñ shigab beñ va cua beñ-beñ ni rlas beñ, si pues sigac rni bshos vay nare pues mas ru buen llal rchina chul ru hui ba re beñ vaya con ra famiil ish shisa nic lla de separad bueno rbe beñ rdil beñ to cuantis ra dich rni ra beñ <hesitation> no sheta nac ne buen cuentis rchech beñ sinaca li cuentis ca chech alo ca chech alo pena shinic- shinic ne ca lluna na re sen uich china beñ chin sheta rchech te beñ chic.